Ndaakuñuun nixuudava'ade ñuundo i'ia ndaakuñuun ko vitnaa maa nuun ndaakuñuun iio tendaku ñuun naandi'i ja nati'ivindo nuun xi'io nati'ivindo ke'endo noti'ivindo ta naaxeé kodejadi jiaa ku tni'iñu ja xede ndaakuñu'un.